ركوب الدراجة تجربة ممتعة، بس لازم أول شيء أختار الدراجة المناسبة، وكمان أتأكد من السلامة، وأتعرف على الدراجة وكمان على التوازن فيها، وأجوم اجربها الركوب بالجلس على الدراجة لو كانت مريحة وكمان الدفع والدواسة وأستخدم المكابح، وكمان الممارسة لازم الممارسة والتوجيه.